No, Taimaast ma esiki veidükese midägi tiiä, jälki mitte väega pall'o, a ma tiiä, inemiseq ommaq sääl vist peris torõdaq ja tavalidsõlt avatuq, a sporti na pall'o ei tiiq.